هو، زه کولی شم تاسو ته د کولمبیا د می میاشتې د هوا په اړه معلومات درکړم. کولمبیا د خپل جغرافیایي تنوع له امله د مختلفو سیمو لپاره مختلف اقلیمونه لري. د می میاشت په کولمبیا کې د باراني فصل یوه برخه ده، چې د تودوخې، لوړې رطوبت، او بارانونو له امله ځانګړې ده. د هوا وضعیت د سیمې له جغرافیې او ارتفاع سره تړاو لري.